Walaa fijo ngo yimɓe ɓurii yidugo, mbelgo bana fijo koyde, fijo bol koyngal, ngoo fijo sukabe ngarti aratiro be ngadata dow maango. koo moye, kanngo ngon yiɗi.